Tomi yidi mi canja So tawii miɗo waawi waɗtude kala dowru ngal ngam waɗa nder nduɗɗude ndiyan ngal, mi waɗataa waɗtude dowru goɗɗum e ɓundu 30-35. Ko nde ɗuuɗi moƴƴere o waɗa ɗaɓɓude ngam nguurndam njomdirde, kono heɓaali fii heewondirde fowru ɗum waɗi ɗofngo. Miɗo waɗataa njilli ngal dowru nde miɗo waɗata heɓde nguurndam fowru tan e njulde.